Toh biiray wo day i ga baa gumo. Kuma gwayay kaŋ i ga te i ga baa gumo. Ni di day biiro ikayna goono, waŋkaŋ day zaamani wano goono. Wane dumo mo goono, ɲga mo laali ize no i ga te da ɲga wo ɲga kaci alfagey wano ɲga no i ga rubutu nda, cawyaŋ wane da haŋkaŋ no. Wane mo ni di makaranta izey ikulu, da manci ɲgay no tira ga ni di doole ɲga no i ga rubutu nda. Haikulu kaŋ no matekul kaŋ no ni go da, da manci ɲga no ni gway da da hay'fo no ni ga ba ma ta da nooru ni ga ba ma ta da haŋkaŋ no ni ga ba ma te bora se ni di doole kala da ni rubutu nda ɲga no, ni ga no bora se a ma koy ka caw ka di haŋkaŋ no i daŋ a ra. Kuma baikulu kaŋ baŋ kin ga kamba daŋ ka wadin te za barfo diya no a ga bay waane kambe no i si kay kane a'a manci ɲga no, baŋkaŋ da i baŋ ka di kamba i ga bay. Wane mo alfagey ɲga no i ga rubutu nda ɲgay zaŋkay se, don i ma bay fahamay kaŋ go a ra da da haŋkaŋ no i ga te matekaŋ i ga ni cabe nda ɲgay no i ga cabe i se a matekaŋ i ga te da matekaŋ no i ga haikulu kaŋ i ga te yaadin no i ga te da. Amma woodin wo ba bor ga ka ɲga boŋ se i ma kaa.